Chini mokol ni rong juda juda ongwui mano tei abo wngkha mokol o iris ni melanin tongma bagwui. Joto ni slai mokol ni rong wngkha kwchak khoiri neel rong tei blai rong. Kwchak khoiri mokol wngkha swngchar gwnangwi jotoni slai kwbangma. Neel rong tei blai rong mokol gwnang borok bo kwbangma chini o hayung o. Mokol ni rong juda juda ongma uklugo kwbangma karon tongo. Phiaba aboni bagwui mokol nukmani fano ferlai ya. Kwbangma juda juda borokfano mokol haikhai color rong nukbo mokol nukmani ferlaiya. Mokol jesuk kwchak kormo bokhiridi ongthu borok rok same no nuknai.